Tanixain ho o on. yute ho nri nino kata tajan ta xa ni xanri kuchinri ta nixa ni kei vexhí, ta ni xan tinri tiyaka tá kotanti nedri chí ko kuati ñoo, ta nachukuinri veinri tá, ni nanei iin koo ña como de unos seis, seis a iño metro nguti tá, nga ree kiti kiadichi jan ta ku kuanti ta neti ña kuchí pero dia kuti koo ni kidadiablojan tá, kitijan xanra ni kanachín koi ni ketí titu tinrui vechí ña nidayu kitijan yu, ta kini kanoti ni odu ni oduga nguan ña kano kiti kiashijan, ta kaniti ña la madre kiniva katí kini ka kiti kiadichijan táxajan tá ho o on. va xangi yute jan vichí chí xajan tá xa ni yui xani yui ña okoin yute ka ña okai konkein tiyaka ka chí kinika iin koo ho niño ká.